Naiya biyu ka swimən go kaita naati mən chii nən mitang ka daang, chii rə mitang ka daang ki bən nuii ləmmang ka gʊsʊtəng, chii rə mitang ka daang a kaita naati ki bən nuii ləmang ka nibara mʊwʊng, chii rə mitang ka daang ki nəb mwan ba nəngnga jiin kəma ba. Ka kaba swimən go, chiim ba naatəm n'kun də me bə jiirən, gʊ ko ki bən ləmmang, gʊ ko ki bən nya tiira tii, bəra rə nyang, dəb rə dəndeni ki, tiira tii hi ba yullo n'jii chəllʊwi, bənggə mən nəngnga kəmarang a jii, mo jiin naaiya swiməni we, me bən nəngnga yʊtə gəre, jii naaiya swiməni we n'gʊ lu a taiya kaita naati, kaita naati n'gʊ kʊra nəbbi, ka swimən go n'chiiya kaita naati ki nəb dəndang nʊ bə be məna kai, dɨgiiya kaita kʊntai ki ma, bən yullo rə mitang ka daang, bər kə nəb mwan, nʊba dɨgii nən a kai. Bərə rə nyang ni ba dɨgii, a dɨgii nəna kaiyʊ, wʊ rə nyatang. ngi ga, wʊ me tə nyatangngi ga, n'niya duu- duwiyʊ-ga, n'ni chuurə təmmi ga, kar hən sʊwe mo mən jəga yari rə ge, n'mərtəna bwiya miyʊ, a nəngnga da mən nəngnga təng gi, n'nəngnga nyang ki, gʊ, gʊwa tariyʊ <noise> ba nəngngaimən jii dʊk ka miyəng a nəngngaimən bi, <noise> bənggə kʊ nyang nyəng ke n'taʊ bam yəm bə kani təssʊ me mən farə mo mən jaʊbwi mən nəngnga yʊtə gəre me mən farə mo mingemin ka.